رياظة أنا مرة أأديها بشكل سيء هي رياظة الجري، ما أعرف أجري دقايق <hesitation> لأنه أنا أصلاً عندي مشاكل في التنفس فما أستطيع إنه <hesitation> أجري لمسافات طويلة او لأوقات طويلة، <hesitation> بسبب إنه عندي أنيميا وعندي كمان نقص فايتمنز وعندي كذا شي يخليني ما أقدر، وكمان صراحةً اهمالاً مني لأنه يعني أنا ما أتدرب وما عندي اللياقة الكافية اللي تخليني أجري مسافات.